Utanapa ma susa di rupang sulang mak tu utan susa di rupang yang pertama tu tan pesik rupang to, karena taelo tearoto tanganna utan pisik selama delumu bangunan bolelaumo bangunan lahan to yeke biasa dirupangi dalele yopasa pasa pasa watoa malili karena masusana dirupang itu tanpesik tu ri tampang tangabila. <hesitation> apa tu temo te telumo karena budalumo pembebasan lahan to taelumo <hesitation> karna ya to <hesitation> anuri anu apa pule sangana alam liar'ri yarang na tau karna mungkin anu to buda luna lakatauna anduka <hesitation> jarang leu. Ikilangalaki hutang tapaku masessaki matama malai, matamaki mangala bawapiki bangkung. Naiki baru buka jalan atau sessa riantampaku budak tentang keapangala masessa <hesitation> nasaba ngantuk udang tu di tangkap kaki ridumpang. Baru kaluku masessai duka diala ditekai na tena dissengi matteka. Gua gua po macang sessa juka ditipikangki pong duriang tegadukaki te duriang. Adeh tene dika <hesitation> arena mandeki pangkep untuk manu lalaki juga tambah tale edidukaka pangala. Eloki dalli masuli. iritaungki mangala sessaki tanggadundung beda sai dialli bisa juga diala tapi sessaki buang semangka dibuka diutang tapi setelah kuburan tantu rawa-rawa ekedialli kurika tedi detoi. <noise>